'Wiki-a 'we-eh 'due', 'wiki-a 'we-'sororn, 'wiki-a 'we-taan, 'wiki-a 'we-nyieh, 'wiki-a 'we-mm', 'wiki-a 'we-:meheh'lo:, 'wiki